<hesitation> Ninsobora kutandikira ha'muhanda, ninsobora kutandikira omuzigati yange, ninsobora kutandikira ha nanka. <hesitation> Nikwo gamba nka okutunda, nkusobora kukora nka akajja kange okomuzigatti. Nda ndi hayi nengudo orundi, abuduuka omwanya gwoona, ntaho akajjaja kange, ntaho enjanja zange, ekijuma ekyo'ovacado nkobwoine, ekitakuli nkiteireho. Kandi bwechikuba kitalyekyo, ninsobora gamba hati kandime ebikaaka byange, ebyo bikaka busaho mwana kubikwataho, ebikaka byange ne'bitungamu akasente ngure esabuuni rundi ekisuura. Akwija nayenda ebikaka, nenkimuchwera. Ne'bwebikuba ebichooli byange mbirimire, negamba ebyo mutabikwataho, muchwe biri ebitaito, binu mbitunda, ekitooke ne ekitakuli.